Iyee ntaka

Bwita, matoke ne emboli

Ebintu ebisinga okusula egasya mukitundu nibyo ebintu nga obuteyagaliza omuntu okuba nga tatakiria omwinaye ekyo kyona kisobola owetuba nga tutakiria ngana owaba okuwona omuntu. Ekyokubiri butamanyi owoba nga tomaite ekyokola kyona kileta obuzibu

Kale oba ogeziwaire oba ooh olina amagezi oba olina amagezi gabantu era oba muntu mutegevu ategera

Kulima nokola kabisinesi akafuna esente niyo amaka gaisu engeri ejigasoboilemu okuna engeri yokusomesyamu.

Amasomero gabbe masa ate nga era galeta okusoma okusa abana nga babita kusa, galeta ebintu ebisa mukitundu

Ekitundu kyange kiyambire okuleta amasomero okuzimbiwa kumpi namaka ate kiyambire abaana bange kuba nga babanga kwisomero kumpi

Babayambire okendezeyaku eskul fis, namagezi

Kusaba no'fuluma kuluya no'senya amaino

Kwewala kutambulira kutambulira mu maizi amakyafu

Ekiseera kyo'kumilika kale amazima tibasobola okutegeera oba omusaiza asana kulitibwa kisera ki kyabulijo aye mpozi nga obulwaire bwa sukali nga obwo'bulwaire omuntu obwa'soola kubonanga yelabilira talya ebintu ebyo ebilimu osukali eineino

Omuntu abaana bayinza okufuna oluntu nelubasusuka okumubiri kumubiri era nga lusiiya ako kabonero akalaga nti obwo bulwaire byensi.

Emere ereta omusayi omubiri ne enjirya mu amani niyo ejenina okulya bulikasera

Abantu bomubyaalo basobola okufuna enfunza nga tebeya amaka nga tebakuuma ebyo'buyonjjo niwo webabanga basobola okufuna enfunza ate basobola okujewaala nga beya amaka nga bakuuma kusa obuyonjjo.

Omwana owaba nti matono omubiri aaa obuziti bwe tibweyongeria ku nnn embera eyokula tiyeyongeria ku ekiraga nti omwana okulya kutono

Abazaire bange okulima okulima mmm okuuuu mubizinesi bizinesi obwo nokulunda kwona kuyambire ku kuyambire ku abazaire kuyambire ku abazaire

Ntera kwaba nintambula ku ni nyingiriraku ku'tivi niningiriraku abasamba omupiira nimbawo zeena nga nkumirawo bulamu bwange

Kale kisinzirira mubyo kisinzirira mu mumwezi mumwaka kale question eyo ekibuzo ekyo tinkifunire okusa aye nze mu mwaka ntera okwaba emirundi isatu intera okwaba emirundi isatu okwemulisia

Okuwona nti omwana wo afuna vitamini ejimala olina okuwona nga olina akakada ako ekibawa okuweraku omwana obulezi nera omutwala nga bulikisera omwana echalina okufunamu oba abasawo owebabba nga baizire batambwire olina okuwona nga Obawa aka kada

Tusobwere okufuna emirimu nokufuna esente okugula ebyetago ebyebataka mumaka

Awo injaba kuwulira mawulire

Okubula emirimu kwononera bantu olwe'nsonga nti omuntu bwasoma nabula omulimu nakanga waika abe'kitundu tibamuwa ekitibwa ate kiwa bantu bandi kwiira nyuuma nokusoma ni balowoza nti wabula mugaso gwakusoma olwokuba abasokera boona bali waika bainabo batyaime nabo.

Ntera kutaka ino sati na mpale ndabada

"Okusoma kugezeryeeku okumenyawo obwavu lwansonga nti abantu bekunga bekungaania omugurupu nibakolayooku ""akasevingi"", obubamala o'kukola ""akasevingi"", oluvanyuma, nibatoolayo essente ejjo."

Be negulira bintu byakulunda ika

Nyumiruwa ino olwakuba nga mukatundu namagezi akuyamba ku nakuwa ku eplani mugande tukole tuti tukole tuti nobona nga ekyoli kola nga kiyaka so nze ntaka ino abamemba nyumira ino okufuna emikwano emiyaka

Eibere liba liruma ate ekintu ekyo kiba kiyambire okuzimba

Kukuta maino ne kunaba omaiso

Olina okwaba muidwaliro bakebeze nga bategere nga olimulwaire nibakujanjabya

Amasomero gatukwatira ku okusingira ddala amasomero ga gavumenti gatuyambire ku twinaa, twiina okusoma kwabwerere, egavumenti etuyambire, okusinga isuwe otuva omumaka amaavu, so twebalirye egavumenti yaisu eya uganada.

Nsobola okumukoba asolonge ekika bamukube emigo owagana bamugeme bamutwale kupolisi bamusibe ku ekisela

Infuna kubanga bulwomu alina okwogera ebigemagana nobulamu bwe oba byo'mukitundu

Amaka okusoma kuwaire amaka enkyukakyukana lwa nsonga nti abantu bona abene babona amaka agabaire nga obunyumba bwa'subi bukyukire buli mabati naba

Ekiraga nti omwana wange tafuna okulya okutufu omuwona engeri ejalimu amaiso ago gaba nga mamiufu oba gaba meru ne kindi aba ayondere ne kindi omubiri guba gwokya a so nokulya okwene taba talya okusa

Ntere kulia mutyere

Kwambala pad no'kunaaba buli kasera

Entambula ya'beyi niwo enyunyu

Kuba nti indi mulamu ate nzena ntyama nabantu wamu

Ago amaizi agatali amayonjo, kale, mabiibi gokunywa olw'ensonga nti galeeta obulwaire; Obulwaire obwo, nibwo obutulemesya okufuna no'kola, olwokuba, gatutoolamu amaani, nitubula enfuna nee.....

Kulima na'kulunda

Kuyambagana mubizinesi nokulima

Emibiri jitera kubasiya nibamera ebiwere kumubiri jabwe

Abakali bafuna obulooni, nibafuna kapitol, jokutandiika obubizinesi bwabwe.

Ekintu ekiwa abantu kufuna silimu mukitundu nikyo ekintu nga obwenzi kiwa bantu nokwetaba mubintu eberata obubenje byona okubona nga abantu bagaita ebintu ebyogi nga empiso

Embula yemirimu eretera abantu mukitundu kiyange okuba abaibi okungira mubibina ebinyuwa enjaye nekwita abantu mukitundu kiyange

Omwana atafuna okulya okutufu omuwonera kumbera nti oyinza okubona oluisi obuviri kumutwe omwana amanyukire obuviri olususu luliwo engeri ejulilomu amaiso eriyo engeri ejigalimu obona omwana ono afuna akada kabimbire